أعتقد أنى راح اختاربيت الشجرة لماهو لأنه أنا بحب مبدأ الثبات ، ال الأصل فى ال فى الوجود: البيت هو الثبات ،مو قصة مركب يصلح للسكن أو لا، ما بحب قصة أن شى يكون متحرك جاهز للحركة بأى وقت ، الثبات أهم شى عندى.